Nun cridu a li spirdi chi affaccianu cu lu linzolu ‘n capu pi fari scantari li cristiani. Cridu però a l’arma immortali e mi piaci pinsari a l’arma di li me’ cari ca mi stannu a lu latu quannu haiu bisognu. Ci sunnu certi cristiani ca ci cridinu e autri inveci no, dipenni di la cultura e di la sensibilità ca ognunu havi. Di li cosi chi nun putemu vidiri nun è facili dari giudizi.